No tahasi jõusaalih kävvüq küll, aga ma pelgä, et mul lihtsält ei olõq piisavalt tahtmist tuu jaos, ma olõ liiga laisk tuu jaos.